الأجازة اللي نكون مستمتعة فيها وتكون مفضلة عندي هي أجازة الصيف، اللي نروح فيها على الملاهي ونروح فيها كل الأماكن اللي نباها طول السنة، وفي الأجواء الحارة والنشيطة تكون كلها حيوية ونمشي كل الأماكن ونزورهاون- ونستمتع بالاحتفال فيها لأنه يكون جو مهوش متلاً برو- بارد متلاً بحيس نعرف نتحرك كويس.